افضل ذكرى في الطفولة بتاعتي <hesitation> أن دايما كانو مامتي وبابايا بيقضو معانا وقت كتير وان احنا دايما كنا بنسافر وأثرت عليا ب اي ان خلتني دائما مبسوطة وحاسة أن الأسرة حاجة مهمة في الحياة وأن احنا نقضي وقت مع مامتنا وبابانا وأن احنا نسافر ونتفسح بيعملو معانا حاجات كتير خلت أن دي حاجة مهمة في حياتي